Reh nak'ulub' ja ma xare'ta ka je'laa man re'ta taq qak'ulub'ja riwii' janaj qak'achariik riwii' qak'uun onteera kiroo nek' nawilam reh la winaq reh re'ee qa'sa re' rik'uxlaa pan rijaloom qa'sa nik'a pan rijaloom qa'sa re' nkamana qa'sa re' rimetas wula re'ee qa'keh re' ruxpach taqee' reh la k'ulub' janaj re'ee nim nim rooq janaj nim compromiso reh nawii' ruu' la winaq laa' reh nawii' aa riwii' awuk'uun ruu' nawii' pan junaj paat reh nak'axamam awiib' reh na'qorwa si wula qa'sa man kiroo ta narik'a pan xelek chi tirib'araj chi tiritoo' reh chi ko'reet janaj walaan tab'ees o janaj walaam tutb'ees xa man re'ta je'laa' nak'amam pa awiib' xa'toon nawilam la wunaq re'ee qa'sa re' rib'an qa'sa mood nq'arwa re'ee qa'sa mood rib'an chikiwach ch'ahqon cha wunaq kore'eet tz'eera rino'ooj kore'eet ti rich'iyem kore'eet tiritaram Onteera are' janaj nrilam reh nak'ulub' ja xa mare'ta xa wach nak'amam pa awiib' y kore'eet ka'ab' oxib' haab' naqach'aqam awiib' wii' kotaq ak'on awuu' eeh xare' janaj imaas xare' janaj ixoq xa janaj kiwach reh nkik'amam pa kiib' reh ki'wii' k'eh haab' ee soq pan kixelek reh nkiwii' reh kuxkurik ja'ar la kixpach nkilam kurik wulkee' soq kik'ux onteera re'ee riwii' kotaq kak'uun soq kik'ux kotaq ak'on entonces k'eh qa'saa nawulam reh nak'ulub' ja ruu' janaj wunaq are' xa reh janaj ixoq ja'aar janaj imaas